Ná <hesitation> tidnín kó kui kuichí, kaxhí tí danguana xatíi noniná <hesitation> kidá perjuició xí nguená konxanaie ná ininá kitiñó.